जर्मन एक पोलो विदेशी देश को बाये जर्मन मां जो पोलो। विश्मार को होतलो ती विश्मार का पूरा जर्मन काजे। एक करने रोई रियो <hesitation> अशो मां जर्मन की। जट्रिवी समस्य थे किनी पूली सब काजे। <hesitation> समाधान जिर की बुद्धिक भासा होई <hesitation> तीन। रास्तिनी होई जी ती कोई आदर्श बास्ति होई पण अशो नहीं रोहे। जी ता काई लोग हो होने रखता किनी ती अफ़राउतो होतलो।